Hainaoa avao moa ny toera soa isakafona ka tarito iaho handeha agny, sady nisy olo nasaiko hihina <hesitation> amm-hiaraky agnamiko koa any moa